Laha gny tek- tekniky fampiasà am’regny famafà poussière regny zao, poussière am’le- <noise> am’regny fanaky regny, na anao mampiasa lamba direct anao de fafanao zay- zay hitanao maloto ao. Na anao mampiasampiasa ohatran’regny spray regny atsifotsifotsinao aminazy eo. Na anao mampiasa aspirateur mihitsiny.